ол жол апатында ажарынан айрылды
мойныма ы кейін бетіме екеуіне екі рет кореяға апарып маған ыыы операция жасатып келгенмін
денесі қатты күйіп қалған қыз ажал аузынан аман қалған
врачтар айтты ғой удар алып м бұл енді типа өлген білмеген болмаса былайша күйдірсе адам өліп кетеді деген ғой енді
ендігі арманы мұрнын қалпына келтіру
сізге енді ринопластика жасау керек
ыыы крыло носа дейді оны шеміршек салып
шеміршекті құлақтан негізі алу керек
сол үшін қайырымды жандардан көмек сұрайды
ақшаға байланысты болып тұрады да шын
определенный хотя бы он пайызын жинап бермесең операция жасалмайды деген талай жағдайлар болды
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
мәдина сабуоваға жаратушы өмір сүруіне екінші мүмкіндік бергендей
ол сұмдық ажалдан аман қалды бірақ көркінен айырылды
бүгініне шүкір дейтін жиырма бес жастағы кейіпкеріміз он бес операция жасатып әлі де оңалу кезеңінде жүр
жол апатында періштесі қаққан мәдинаның ендігі арманы не сюжет көріп алайық
соншама нәрсе маған құдай жақсылық жасады ғой
мені ақшамен бітетінді өздері бітіреді деп отырған шығар
осылай жан дүниесі езілген мәдинаның әлі де үміт оты өшкен жоқ
қайырымды жандар жанынан табылса екен деп армандайды
бір мұсылманның басына түскен қайғы соған қайғы болса қайғы шығар
бірақ басқа мұсылмандарға көріп естіп біліп отырғандарға сынақ дейді ғой
көріп біліп отырып көмектеспесе мұсылман емес шығар
бақытсыз жағдай былтыр жазда болған
отбасымен келе жатқанда көліктері аударылып жолдасынан айрылған
ол өзі сол жерде ес түссіз жатқан сәтте машина жарылып кетіп денесі қатты күйіп қалған
содан бері он шақты рет ота жасалды
дәрігерлер денесінің сау терісін кесіп алып күлдіреп тұрған жерге қайта тіккен бірақ оң нәтиже болар емес
отандық медицина қауқарсыз болғандықтан оңтүстік кореядаға пластикалық ота жасайтын мамандар қол ұшын беруге әзір екендіктерін айтқан
алайда бағасы тым қымбат екен
ммм бір операциямен бітпейді үш төрт рет жасап көру керек деді
бірақ бір операцияны бес миллионның жобасында келеді құр операцияның өзіне деді
ондай қаражат садуовтарда жоқ
отбасының кірісі жылдап жинаса да жетпейді
сондықтан елден жылу жинауға мәжбүр
мысалы мен айлығымды бір бес миллион болмайды бір миллион болады бір жылдық менің еңбекақым бір миллионға жетеді екен мысалы да
оны бес жыл күтуім керек бес миллион жинау үшін ішпей жемей жинаған кезде
бұған дейін төсек тартып жатып қалған мәдина осы күндері өз аяғымен жүре бастады
бір екі қадам жасап есік алдына шығады
көбіне сырт көзге келбетін көрсете бергісі келмейді
бұрынғы қалпына келу үшін жомарт жандардан көмек сұрайды
құрметті қонақтар ыыы айта кететін бір жайт
бұл осыдан екі жыл бұрын түсірілген видеолар
м мәдина бұдан кейін ыыы сол кореяға да барып келді ота жасатты
м қазіргі келбетін көрейік ендеше мәдина садуованы студия төріне шақырайық
сәлеметсіз бе студиямызға қош келдіңіз
жоғары шығыңыз төрлетіңіз айналайын аллаға шүкір
қалай жеттіңіз шүкір жақсы саламатсыздар ма жайғасыңыз
қазір ғана қазір ғана біздің тілшілер барып түсірген ы екі жыл бұрынғы сұхбатты көрдік иә
қазіргі уақытта жақсарып қалыпсыз құдайға шүкір
бізге солай көрініп тұр
мына мойыныңыздағы бетіңіздегі күйіктер ы аса қатты білінбейтін сияқты өзіңізге қалай
м аллаға шүкір қазіргі жағдайыма
ммм өздеріңіздей жақсы адамдардың арқасында барлығы
не мен бұл мойныма ы кейін бетіме екеуіне екі рет кореяға апарып маған ыыы операция жасатып келген корал компаниясына шексіз ризашылығымызды білдіреміз
жеке фирма иә мхм корал ыыы корея және алматы компанияларының біріккен серіптестігінен құралған компания екен
сол олар өз қаражатына алып барып операцияның ақысын төлеп
жайнар мұқатай қызы директоры осы алматыдан біздің шығарып салып сол жақта коралдың кісілері бізді күтіп алып
больницаға ы клиникаға жайғастырып қайтадан бері шығарып салды
жақсы ы оқиғаны баяндамас бұрын ы өзіңіз туралы м қысқаша ақпарат беріп кетсеңіз
қай жақтың тумасысыз
түркістан облысы шардара қаласы тоғай елді мекені
мектепті сол жақта оқыдыңыз иә иә мхм
неше жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз
жиырма бір жиырма бір жасыңызда иә иә мхм
енді жаныңызға әлі де бататын шығар десек те сол бір күнді еске алайықшы
қашан болды қалай болды есіңізде барын айтып беріңізші
маған мен өзімнің есімде жоқ маған айтқандары бойынша айтып берейін енді айтып бер дегеннен кейін
екі мың он алтыншы жылы жиырма бесінші шілде күні болған екен
ммм жетісай қаласынан шардара қаласына келе жатқан кезде болған дейді
рөлде менің күйеуім болыпты мхм солай айтты маған
көлікте кімдер болған екен тағы да
күйеуім болған мен болғанмын апам болған ыыы жеңгем қызымен болған
бес адам болдыңыздар иә иә мхм
содан не болған дейді жолда
авария болған қалай болған не себепті
оны білмеймін мен мхм
жолдасыңыз жолдасым жеңешем екеуі сол неден авариядан кетті
сол жерде қайтыс болды иә иә мхм
сіз қай жерінде отырдыңыз күйеуімнің арқасында мхм
тек қана сізге айтып берген ақпараттар бойынша ғана айтып отырсыз ба
сіздің есіңізде ештеңе қалған жоқ па
мен машинаға отырғанда күйеуімнің арқасына отыратынмын соны соны айтыватырмын сол жерге отырған шығармын деп мхм
ауруханаға әкелгені жедел жәрдемнің келгені
ондай ешнәрсені білмеймін
мына жерден маған удар тиген соны шаш шықпай қалған да әлі ше
содан білмегенмін өртенгенімді де білмегенмін тұрмысқа шыққанымды да ұмытып қалғанмын қанша
жарты жылдан кейін есіме түсті
сонда көлік аударылғаннан кейін отқа оранған ғой иә
сондай шығар білмеймін сондай
бүгін студияға ы мәдинаның әкесі басымбет ағамыз келіп отыр басымбек аға
сіз айтып беріңізші қалай болғанын
енді басы қасында жоқпыз ол басқа ауданда болған біз шардарада ол жетісай трассада болған ғой енді
қайда бара жатқан қайдан келе жатқан
жетісайдан келе жатқан жетісайға барған жетісайдан келе жатқан
үйге иә семьясымен ы сол жолда қырық күн шілде елу градус қырық градус ыстық кез еді ғой онда сол
машина өзінен өзі ме аударылыпты ғой әйтеуір
басқа көлікпен соқтығыспаған ба
жоқ соқтығыспаған деді соқтығыспаған
шөп жан жағы қалың машинадан өрт шыққан ба күн ыстық деватырмын ғой өзі бір
содан аударылып ішінде күйеуі мен күйеу бала мен жаңағы жеңгесі қайынағасының келді де
олар сол жерде кетіпті ғой тіл тартпай
машина жанған өртенген
трассада ешкім жоқ та енді біраз ешкім болмаған
бұл жаңағы врачтар айтты ғой удар алып ы бұл енді типа өлгеннің себебі болып білмеген
болмаса былайша күйдірсе адам өліп кетеді деген ғой енді жаңағы удардан
сезсе ол врачтар айтты ғой өліп кетеді
сезсе ол өліп кетер еді онда ондай
а ол жаңағы бұл басында мына жерде шаш жоқ деватыр ғой сол басында шаш жоқ
сол жерге соққы тиіп талып қалған ғой иә
иә талып қалған дейді содан без сознания жатқан
апаңыздың денсаулығы қалай
ол кісі білмейді ғой бұл қыз енді одан кейін ол больницадан больница болып жүрді ғой ол
ол кісі де кейін больницада жүрген енесі емделіп больницада көп емделіп жүрді ол кісі
бірақ жаңағы баласы келіні сол жерде
кейін адамдар жиналған халық жиналған
енді дәу трассаның бойында әйтеуір бірлі жарым жолыққан ғой
бұларды машинаға салған аналарды салған бөлек
бетпақ дала есебі енді сол жерлерде болған ғой енді
халық та көп емес күн ыстық
жан жағы шөп жанған до конца
хаттама толтырылған кезде себебін былай анықтаған жоқ па сарапшылар жол апатының себебін немесе көліктің жылдамдығын
ондай не қылып жүрген жоқпыз біз осы қызбен кеткенбіз бәріміз
арғы жақтан бұл шардараның өзінде он күндей реанимацияда жатты
одан шымкентке жаңағы тікұшақпен әкетті он күн жатты
біз сол екі ортада сол осының басында жүрдік қой ммм
жақсы аға әзірге рахмет
мәдина ыыы тұрмыста екеніңізді де ұмытып қалдыңыз ба
иә содан кім айтты сізге
жарты жылдан кейін білдім дейсіз бе
екі үш айдан кейін не болғанын білмепті ғой бұл қыз вообще
есіңізде не бар сол кезден
ол кезімде бірінші ыыы оянған кезімде шымкентте оянған екенмін
қайда жатқанымды білмеймін бірақ та қатты ыстық болды да маған
сосын мен ойладым менің ойыма сіздер күлесіздер ғой мен ойладым ана арабияда ма бір жақта жатыр екенмін деп ше қатты ыстық болғаннан кейін сөйтіп
үшінші класс оқып жүрген кезімде біреулер ұрлап кетіппін ғой дейді мені ұрлап кетіпті ғой деймін де
білмеймін ондай ертегідегідей ойым бәрі қияли болып кеткен де аха солай ойлағанмын
қанша уақыт өтіпті сол кезде
екі апта шығар
шымкентке апарғаннан кейін бір апталардан кейін есіңді жиғансың деп айтыватыр
туыстарыңызды көрген кезде бірден таныдыңыз ба иә
бірінші кімді көрдіңіз әке шешемді
сол кезді айтып беріңізші
ол кезде ме м қандай болған еді
ыыы бірінші естіваттым да дауыстарын
сосын көзін ашпайды ғой көзін ашпайды ғой деп айтыватты папам
сосын доктор келіп көзіңді аш деп ұрысқан кезінде бірден қалай ашып жібергенімді білмей
алдын ашпай жатқан ба соған қарағанда білмеймін оны мхм
енді екі аптадан кейін тұрғаннан кейін білмеймін басқаша болып тұрған шығармын
кейін ы тұрмыста екеніңізді айтты иә
өзіңіз де жолдасыңызды есіңізге түсірдіңіз бе ыыы иә
сол кезде естідіңіз бе жол апатынан қайтыс болғанын иә
мхм осы апаттан кейін бас аяғы он бес шақты ота жасалды иә иә
қай жерлерде және қай жерлеріңізге жасалды
ммм сол шілденің жиырма бесінде шардарада бір апта жатып кеткен екен
орынбаев атындағы шымкент қаласындағы орынбаев атындағы больницаға жатқызған мені ауруханаға сол жерде операция жасатып
операцияларда мынандай мына жақ сүйекке дейін күйген
міне қатты жарамсыз тері болғаннан кейін мынау сау жердің бәрінен ммм теріні алып мына жаққа жабыстырған жабыстырған
сол жабыстырған он шақты операция кеткен ғой
одан кейін он шақты операциядан кейін уже андай наркозға менде отказ наркоз салса да әсер етпейтін болып қалды
сондай болып қалған ба сондай тым жиі болып кетті ғой өйткені иә операциялардың арасы иә
содан кейін содан кейін жаңа жылда үйге шықтық қой сол жатқаннан шымкенттен
жана жылда андай носилкамен көтеріп машинаға тіке таксиге тіке салып солай алып келген үйге мхм
отырып отырып шыға алмадым ол жерден
сол күйімде жатқан күйімде шығып кеттім больницадан
жаңа жылдың қарсаңында шығарды
ал бетіңізге мойныңызға жасалған операциялардың саны қанша
бетіме мойныма сол орынбаев атындағы больницада бетіме де мойныма да бір бір жасаған
көзіме ммм көзіме үш реттей ме жасаған шығар
яғни күлдіреп ы күйіп кеткен ы жарамсыз болып қалған терінің бәрін денеңіздегі басқа жердегі сау жеріңіздегі теріні алып жамап жабыстырды иә иә мхм
кореяға қашан бардыңыз
ммм кореяға екі рет барыпсыз иә иә екі мың он сегіз бен екі мың он тоғызда
екі мың он жетінші жылы екі мың он сегізінші жылы екі рет алып барды
ол жақта қалай болды операция қалай жасады қай жеріңізге жасады айтып беріңізші
ы корея сеул қаласына алып барды
осы жерде алматы қаласында корал компаниясы директоры жайнар мұқатайқызы ы инстаграм желісінде ы кореяға тегін жолдама
пластикалық операцияға тегін жолдама деген ы м сайыс өткізген екен инстаграм желісінде
сол ыыы сайыстан ы халықтың дауыс беруі арқылы осы қызды апарыңызшы деген өтініштер арқылы мені таңдап алыпты ішінен инстаграм желісінен
сосын жайнар мұқатайқызы бізді м шымкентке келіп ол кейін маған хабарласты алматыға келіп сертификатыңды алып кет деп
сосын мен әпшеге айттым мен бармаймын алматыға әуре болып барғанда ертең бірдеңені айтып мені қайтадан сандалтып үйге қайтарсаңыз не істеймін дедім
сосын өзі шымкентке келіп сертификатты алып келіп шымкентке
кореяға бардыңыздар иә
қай жеріңізге жасады бірінші барған кезде
мойныма жасады мойныңызға
аха ол жерге теріні қай жақтан алып жамады
ол жерге сан жақтан аха
бірінші барғаныңызда мойныңызға жасады иә мхм
екінші барған кезде бетіме жасады бетіңізге жасады
дәрігерім деген ағай болды аха
ммм қалай жасады айтып берші мейрімді кісі жақсы
сосын м бірінші операцияны мойныма жасады
екінші барған кезімде м мұрныңа жасап берейін или бетіңе жасап берейін екеуінің біреуіне ғана бөлінген ақша жетеді деді айтты да
сосын біз бетті таңдадық бетке жасай беріңіз дедік
аха содан қалай жасады
операциясының қалай жасағанын маған айтқан жоқ
жоқ сіз ыыы білесіз ғой өзіңіз қай жерден алды теріні
а теріні ана басымның ы шашымның барлығын алмаспен тақырлап алды
сосын басымның бір қабат терісін алып бетіме жабыстырды иә солай
сосын ол алдын ала операциядан алдын ала маған ана компьютерменен гугл переводчик соныменен мәдина
сен кейін қорқып кетпе тұрған кезіңде жастығың қан болады
қорықпа ол өткінші деп өзі сондай мейрімді ағай екен де
солай бәрін түсіндіріп кейін өзі перевязкаларын өзі жасады мхм
бұдан бөлек ыыы қаржылай көмектескендер болды ма тағы
иә құдайға шүкір
ммм соны өзім сөйтіп не қылып үйде жатырмын
мамам папам енді қасымда
тамағымды береді өзім отыра алмаймын басында құр жатамын
гаршогымды әкеліңдер тамақ беріңдер қасықпен де біреу беріп тұру керек қасымда
сосын сөйтіп жатқан кезімде ана телефоныма қонырау түседі
алсам м ы мен қазір не қазақстанда емеспін барамын жақында дейді де ол кісі маған м бақтыбай ағам
өзі шардарада тұрады екен ол кісі
сосын келді жағдайымды сұрап ы жеңешемді әкелген қасына екеуі сөйтіп қарайласып
кореяға сертификатты ы маған берді ғой корал компаниясы сол кезінде де құттықтап келген үйге
ол кісі айтады андай тек қана енді ақшалай жәрдем берді ол кісі
сөйтіп өзі тағы да андай жақсы андай кәсіп өзі кәсіпкер кісі
тағы жолдас кәсіпкерлерінен барып жағдайды түсіндіріп айтып солардан да андай берген ақшаларын саған әкеліп беремін деп солай да не қылды
қайын жұртыңызбен жолдасыңыздың ағайын туыстарымен қарым қатынасыңыз қалай қазір
барлығы қазір қатты емес
бірақ араласып тұрасыз ба иә құдайға шүкір
ол жақтан қандай көмек болды ақшалай ақшалай мхм
күйеуіңізбен араларыңызда ыыы перзент болған жоқ иә иә мхм
күйеуіңіз қайтыс болғанға дейін і неше уақыт бұрын үйленген едіңіздер
екі мың он бесінші жылы ноябрьде
оқиға екі мың он алтыншы жылы болды иә шілдеде болды
білуімше сол күні қалаға емделуге бара жатты деген де ақпарат бар білмеймін
аға ол қайдан шыққан қайда бара жатқан қандай ем ол
мен андай өзімнің төркініме қалай айтсам болады қайта қайта звондап мына жаққа баражатырмыз деген әңгіме айтпайтынмын
сол жаққа енді біз андай шет адамдар андай өзіміздің семейный проблемамызға ешкімді араластырмайтынбыз
өзіміздің апамыздың айтқанымызбен жүретінбіз
апамыз не дейді барамыз дейді барамыз келеміз дейді келеміз бармаймыз дейді бармаймыз
апамыздың айтқанымен жүретінбіз м
енеңіз ғой мхм мхм
ыыы қазір ы өзіңіздің үйіңіздесіз ата анаңыздың қолындасыз иә құдайға шүкір
қазіргі жағдайыңыз туралы айтып беріңізші үйде қазір
өзіңіз жүріп тұрасыз иә бұрынғыдай қиын емес қой альхамдулилля шүкір аллаға тәубе
ммм бірінші шыққан кезімде қиын болған
қарайтын жұмысқа кетеді сосын қиын сол кезде қиын болған
қазір құдайға шүкір өзім ол кезімде отыра алмайтынмын жүре алмайтын тұғынмын ғой
қазір құдайға шүкір тұрғызды жүргізді
ем алып жатырыз ба қазір қандай да бір
ем иә немесе дәрілер қабылдайсыз ба
дәрілер компанияның дәрісін қабылдағанмын
сондай компания бар екен ғой алматыда
қазір енді ы сізге қандай ота керек қандай операция керек дәрігерлер не деп жатыр
маған біз ы кореяға екінші барған кезімізде және дәрігердің айтты бетіңе или мұрныңа екеуінің біреуіне жасаймыз деген кезде біз бетті жасаңыз дедік
ммм мұрынға да жасалатын операция күрделі екен
бірақ ол кісі жасай аламын деген ол кепілдікпен жасай аламын деп
енді ол жерге тек қана тері емес шеміршек қою керек қой иә
мұрынға сондай болды мұрынға сондай тері емес
жасай аламын деді ол кісі жасай аламын деген
қанша деді ақысын жалпы шығыны қанша бару келу
маған маған айтқан жоқ ешқандай
өзіңіз былай сұрастырып көрдіңіз бе қанша қаражат кетеді екен
көп кететін шығар мхм
мұрныңызға жасатқыңыз келеді иә
мұрныңызды қалпына келтіргіңіз келеді
мына мына жерім мұрнымның екі жағын бірдей қылып қойса деп ойлаймын
қабағыңыз ше қабағым
ы қабағым жабылмайтынын айтыватырсыз ба жөнді
қабағыңызға жасатқыңыз келмейді ме операция
өзіңіз айтып қалдыңыз ғой бұған дейін сұхбаттасқан кезде екі қабағым екі түрлі деп
бір көзім сәл жабылмайды деп
авариядан кейін болған ғой
жөнді жабылмайды бірақ та енді істей аламын дейтін сенімді адам болмаса істетпеймін
дәрігерім оны өзі көріпті жөнді жабылмай тұрғанын ше
одан кейін ол кісі шұқылап бірдеңе істеп көремін бе деп ойлаған
бірақ та мен толық сенімді болмағаннан кейін тиіспедім деп айтты
онсыз да бір емес бірнеше рет жасалған екен операция
тағы да шұқылап құртамын деп ойладым сосын тиіспедім деді
ол кісі өте өзін андай сенімді болмаса тиіспейтін кісі екен
сол бетіме жасап берді
қасыңыз ше
өтінгеннен кейін мына жағына шықпаған ғой мхм
содан өзіңіз ыыы сызып қоясыз иә қас қылып бояп қойдыңыз иә иә мхм
түсінікті бүгін ы біздің студиямызға денсаулық сақтау министрлігінің өкілі келіп отыр аманжол аға қош келдіңіз
ыыы бірінші сұрақ қазақстанда ринопластиканың бір түрі енді нақтылай кетсек ыыы мұрынның реконструкциясы жасалады ма
әрине қазақстанда әртүрлі операция жасайды ренопластика
ы бірақ ол қарағанда ы в зависмости от формы носа дейді сосын приобретенная деформация болғанда
и осылай шеміршек салып но бірақ былай қарағанда кореяда жасалынған операция өте жақсы жасалынды деймін
өте жақсы өте күшті маман болды
енді сізге енді ринопластика жасау керек
ы крыло носа дейді оны шеміршек салып
енді мен ойлаймын енді сол қазір мен нақты айта алмаймын қазір қазір қандай адам сондай ринопластика сізге жасап береді сізге қазақстанда
бірақ жасалады ғой
бірақ жасалады негізі да
қалай жасау керек оны
шеміршекті қайдан алады соны айтып беріңізші қаншалықты күрделі операция ол
ол ыыы шеміршекті құлақтан негізі алу керек будет эластичный хрящ
құлағының бір шетін кертіп алу керек қой яғни иә мұрынға қою үшін иә иә сол мхм
бұл қаншалықты күрделі операция аға
қанша уақыт алуы мүмкін
продолжительность операция шамамен үш төрт сағатқа созылады
мұрынды қалпына келтіру әдетте осынша уақыт алады
бұған дейін қазақстанда ыыы бетін күйік шалған кісілерге жасалды ма ринопластика
оны мен нақты айта алмаймын қазір қандай болды болған жоқ шын айтамын вот
бізде ожоговое отделение бар осылай екі хирург бар жасайтын
бірақ олар денеге жасайды осылай теріні алып жасайтын бар мен білемін естідім
но вот такой результат сіздікіндей жақсы нәтижені бірінші рет көріп тұрмын
операция өте жақсы жасалыпты
қандай кеңес бересіз енді алдағы уақытта
ну алдағы уақытта еще пластика развивается
пластика қарқынды дамып келеді
алдағы екі үш жылда тура осындай операцияларды жақсы жасайтын мамандар да даяр болып қалады деп ойлаймын
қазақстанда бұндай операцияға квота бар ма біздің елімізде
пластикалық операцияларға квота бөлінеді ме
пластиковая операция это только в ожоговом отделении
тек осындай күйік шалғандар мемлекеттік портал бойынша емделеді
лор бөлімшелері мен жеке клиникадағылар өз қаражатына қаралады
в лор отделениях и в частных клиниках это делается только на платной основе вот
я думаю в данном случае возможно что то предпринять
мәдинаның жағдайында портал арқылы мемлекеттен ыыы квота бөлдіріп тегін операция жасауға болады иә
соны айтқыңыз келіп тұр ғой
ы я сейчас не смогу на этот вопрос точно ответить
жоқ мен олай нақты айта алмаймын
осы операцияны жасайтын хирургтардың өздерімен кеңесу керек әуелі
өйткені өзім пластикалық хирург емеспін
я врач ухо горло нос специалист
жақсы бұл онда біздің тарапымыздан құзырлы мамандарға бір сұрақ болып қалсын
алдағы уақытта міндетті түрде жауабын білеміз
бұл оқиғадан кейін аға ы мәдинаның бойында бір мінезінде болмысында бір өзгеріс болды ма
қорқақ еді қай кездерде білінеді ол
бұл енді кейде ашуланып не анау мынау дұрыс болмай қалады ы жұмыс істегісі келеді мысалы
жаңағыдай операцияға барғысы келеді іздейді былай былай
енді бұл жастар интернетпен шығып көреді ғой гугл
сол кездері ешқандай қаяаққа апарасың дейді маған
мен врачқа барып сұраймын жаңағы қазақстанда қай жерде бар деп
олар да білмейді точно қай жерде бар екенін сіз білсеңіз біз жаңағы жібереміз дейді
іздеп осы жаз болса демалыс болса іздеп көреміз қазақстанға шығып дегенбіз енді
шымкент алматы астана өзі өзі елде іздеп көрейік бар шығар енді
басында енді мұрынды кейін істей саламыз деген ой болған ғой врачтарда
қиын болып тұр ғой соны сәл
ашуланшақ болып қалды ма сонда
ашуланады ғой енді шіли енді көп емес енді ашуланатыны
жұмыс істегіңіз келеді ме
қай салада жұмыс істегіңіз келеді
өзі қазір қай жерде жұмыс істейсіз
мұғалім еді ғой енді қазір инвалидтер қоғамында
сол жерде сондай аудандық төрағасының соған жәрдемші болып анау мынау
сол жаңағы мүгедектер бар сондайларға список толтырады тарататын нәрсе сондайларда жұмыс істейді
былай ыыы көшеге шыққан кезде көпшіліктің ортасында жүрген кезде қысыласыз ба
қысылмаймын бұрын ше шамалы болған
қалай сезінетін едіңіз өзіңізді сол кезде
ол кезімде енді енді жүріп өзім енді үйреніватқаннан кейін құлап қаламын ба
оның үстіне көшемен өткен кезімде әсіресе машиналардан қатты қорқып
сондай сондайдан қорқады қазір құдайға шүкір мхм
жадыңыз туралы айтып беріңізші
есте сақтау қабілетім нашарлап кеткен
наркоз ала бергеннен кейін шығар
оншақты рет анестезия болғаннан кейін
иә есте сақтау қабілетім нашар
нашар болғанда қалай оны сіз өзіңіз қалай сезесіз
не есіңізде қалады не есіңізде қалмайды
заттарыңызды ұмытып кетесіз бе әлде бұрын болған нәрселерді есіңізге түсіре алмайсыз ба
өзіңіз айтып беріңізші
өтіп кеткен нәрсені ойлап қиналмаймын мен
өзім күнделікті өмірдегі не шай қоясың ұмытып кетесің дәптерді аламын деп отырасың ұмытып кетесің сондай нәрселер болмаса
андай есікті құлыптадым ба құлыптамадым ба жөнделеп деп ойланып қайтадан барып көріп қайтадан келемін
сондай болмаса өткенді ойлап қатты қиналмаймын
бұрын ондай емес пе еді
осы оқиғадан кейін апаттан кейін болып тұр ма
жоқ ондай байқамайтын едім ғой ұмытшақпын дейді ғой қазір енді жаңағы бірдеңе бірдеңе істесе соны екі рет үш рет көріп қайталап
ондай мхм өзінің артынан контроль
боянғанды ұнатпайды екенсіз неге
баяғыдан ұнатпаймын мен
авариядан алдында боянғанда қатты боянбайтынмын
боянбайтын едіңіз иә мхм
ал одан кейін ыыы операциялардан кейін ммм боянып жүр деп кеңес айтқан адамдар болды ма жоқ
өзіңіз ы мынау қалған ы аздаған тыртықтарды жасыруға тырыспадыңыз ба тырыспайсыз ба тырыспаймын
бірақ боянып жүргіңіз келмейді иә боянғым келмейді
бояну краскілер краска ғой олар жақпайды өте
бетіңді краскілегенмен бірдей ғой былай қарасаң
өзіңізге осылай ұнайсыз иә
маған қасымдағылар да айтады мынау былай маска тағып алсам олар айтады бұлай жүре берші әдемісің деп
солай маска тақпай ақ қойшы дейді
ол красканы краскіленгеннен кейін жуасың бетіңді қашанға жумай жүресің жуасың
ағады ол былай көзіңнің ішіне кіреді
үстіңнің бәрі бояу болады сосын деймін де сосын қатты жақтыраймын
ал қасыңызды өзіңіз бояп алдыңыз иә
оны біреу айтты ма әлде өзіңіз бірдей қылып өзім
немен бояйсыз карандашпен карандашпен бояйсыз иә
біреуі сәл жуан біреуі сәл жіңішке болып тұрған сияқты
бірдей болмаса да бүйтіп шамалас болып екі екі қас болып тұрса болды ғой деймін де
сән не мода көрсетейін деп жатқан жоқпын ғой
қарағысы келмесе қарамай ақ қойсын
ғалияш ханым ы көліктерден қорқамын дейді
бұл сол оқыс жағдайдан кейін пайда болған фобия ма
жалпы айтады ғой ыыы басқа бір оқыс жағдайларға қарағанда дәл осы күйік шалған адам ерекше шок алады дейді
енді ыыы себебі себебі барлық былай тітіркендіргіш дейді ғой денеміздегі сезімтал мүшелеріміздің бәрін алып кетеді ғой от күйік
әрине ол операция қайта қайта болғаннан кейін ы ол ы міндетті түрде нерв талшықтарының жүйке талшықтарының бәріне зақым келеді
сондықтан ал енді болған қайта ыыы ол ы мына кейіпкеріміздің мәдина сен деп сөйлей берейінші
мәдинаның ы есінде қалмай жағдай есінде қалмай оның бойында соншалықты қорқыныш болып тұрған жоқ
психикасына қатты әсер келіп тұрған жоқ
ал егер есінде қалғанда сол жағдайдың бәрі ол күнде түсіне кіріп ол күнде жүрген жерде ол кездегі қорқыныш ол басқаша болатын
ол психиканың ауытқуы ол мүлде басқаша жағдай болатын еді
біз қайта кейде бір нәрсеге шүкіршілік дейтін болсақ сол нәрсенің есте қалмағанына шүкіршілік дейміз
есімде жоқ деп отырғанына расында да ол біріншіден
екіншіден бетке бояу дейміз
оның жаңағы екі жыл бұрынғы түрін көрдік
ол екі жыл бұрынғы өзінің түрін қалай қабылдады көрді және қазіргі түрімен әрине ол өзіне қаншалықты қиындықпен жасалған операцияны
сақтағысы келеді қорғағысы келеді
яғни ол бояумен де басқамен де құртқысы келмейді оны
яғни менде осы нәрсеге жеткеніме шүкіршілік дейді
бұл өте үлкен табандылық бұл өте үлкен былай айтсақ ішкі ішкі күш
адамның ішкі нәзік болса да нәзік мәдина деген нәзік қызымыздың ішкі жан дүниесіндегі керемет күшіне таңғалып отырмын мен
яғни шүкіршілік ете білу барыңды сақтау ы және ешқандай бояумен де басқамен де мен өзімді басқаға маска киіп көрінбей ақ қояйын
мен қалай бармын солай мені қабылдаңдар өйткені мен өзімді қабылдадым деп отыр
көрдіңіздер ме айтқысы келіп отырған дүние сол
солай ғой мәдина иә келісіватыр ма
ы керемет ыыы енді көрдіңіз бе алланың ісі ғой бұл мықты дейтін адамдарға берілетін иә
бірақ ы мықты жақсы керемет адамдарға керемет өмір берілсе екен дейміз
бірақ өстіп өмірмен арпалысатын кейде жағдайлар болады өмірмен арпалысатын кездер
мәдина сенің күнің саған осылай бір осындай үлкен бір қиын сынақ беріліпті
бірақ басқаға берілсе ол оны жеңіп кете алмас еді
сен оны жеңіватсың жайлап сатылап жеңіп жатсың жақсы иә
жұмыс істеп жатырсың дейсің жұмыстан бөтен басқа немен айналысасың бос уақытыңда
жаңағы сартылдатып әкең айтпақшы нені ашқаннан бөтен интернетті ашып қарағаннан бөтен тағы немен айналысасың
ойды бөлу керек
жақында ғана мен бір бағдарламада болдым
ы жас қыз ракпен ауыратын төртінші стадияға қазір түркияда емделіватыр
сол қызға айтқанмын ол да үнемі ауырғандар туралы қарайды екен жаман нәрселер қарайды екен
ойы үнемі бөлініп жүреді екен де сондай нәрселерге
сол кезде айқанмын мен сен моншақтан әдемі ы шашқа тағатын заттар бұйымдар жасап үйрен отырып
сонда ойың бөлінеді әдемілікке үйренесің және сен жасаған заттарыңды өзің инстаграм арқылы сатасың
құнын өздеріңіз қойыныздар маған осындай көмек керек деп
ы сонда сенің ол бір жағынан өзіңе қызықты іс болады қызықты бизнес болады
және сен өзіңді ы жаңа суретіңді ғана салып жұртты қаратқаннан осындай дүниемен өзіңді қарата аласың деп айтқанмын
тура сол нәрсені істеп қазір керемет ойың бөлінеді екен расында да дейді
ы сондай нәрсе істеуге болады ма
мен ыыы бұндай жағдайда осындай ауыр жағдайда болған адамдарға афермация үйретіп болмаса кеңес керек консультация керек деп айта алмаймын
ы бұл жерде ыыы нағыз психолог өзіңе өзің болып отырсың ата анаң болып отыр
өйткені сені осы күйзеліс жағдайынан шығарып отыр
мен өзімді қабылдадым деген сөзіңнің өзі керемет
ол жеңіс оның өзі
тек енді қазіргі сәтте дәл қазіргі сәтте ой бөлу керек
өзіңді қабылдадың кожаңды қабылдадың тек мұрныма ғана керек дейсің
дұрыс қой иә мұрныма ғана өзгеріс керек соған көмек болса деп отырсың
және әрі қарай дәрі дәрмек жаңағы ы дәрумендерге көмек керек дұрыс емес пе алдағы уақытта
олай болатын болса тағы бір әрекетін жасап көрсек
мысалға жаңағыдай бір ыыы көрпе көктеу сияқты қолдан істелетін нәрселер бар ғой моншақтар жасайтын сияқты иә дүние
үйде отырып үйде отырып өзіңе кішкентай шағын ғана кәсіп ашатындай түрі
және ойыңды бөлетіндей әрекет жасап көрдің бе сондай
ондай моншақ андай майда заттар бисер кітап оқу деген сияқтылармен зрениеме не қылмайды тура келмейді
бір бетін ашып оқысам аха одан кейін екі күн жатамын тұра алмай көзім ауырып ше
мына жағы ауырады
одан көзің ауырғаннан кейін басың қосылып ауырады жатасың сосын
а түсінікті түсінікті ы жұмыста отырған кезімде адамдар келеді қолым бос отырып қаламын кейде
сол кезде сондай бір нәрсе істеп отырмайсың ба дейді
мен шардара аудандық мүгедектер қоғамында қазір жұмыс істеймін сол жерде
жұмысқа барамын келемін
онда мадина былай істейікші
ы бағдарламадан кейін менің телефонымды алып қал
менімен хабарлас екеуміз сөйлесейік арасында
кіммен әңгімелесетініңді білмей жаңағыдай ашуланатын сәттеріңде маған хабарлас
екеуміз әңгімелесейік сырласайық жарай ма
және мен саған қарастырайын мен іздестірейін қандай әдісі бар екен қандай түрі бар екен сенің ойыңды бөлетін бір әрі қарай талпындыратын мына өмірге иә
және бір қызық дүниелер өзіңнің қолыннан жасап шығаратындай үйренетіндей қандай әрекеттер бар кімдер бар соған көмектесетін жарайды ма
ол да бір адамның ең бірінші ой ғой бізді құртатын
негізгі проблеманы екінші кезекке қойып ойды басқа нәрсеге
әрине өйткені негізгі проблема ы менің ауруым
ол кісі маған операция жасалуы керек осылай болды деп тек қана соған ғана бар зейінімізді салатын болсақ былай айтқанда кетуге болады иә
бар уақытымызды сол қиындықпен сол уайыммен өткізуге болады
ал біздің өміріміз жалғасыватыр ол өміріміз бар иә айтыңыз
мен бір ағамен жолықтым
сол ағаға әкем екеуміз барғанбыз кеңес сұрап мына мұрын туралы сөйтіп
ол айтады сенікі бір аппендицит па бір страшный жедел түрде жасалатын жасау керек деген бір екі күндік не емес қой
мынау өзімен өзі тұр
қанша жыл үш жыл болды жүрсің
саған бір мешать беріп не кедергісін беріп тұрған жоқ өзімен өзі тұр
аппендицит жедел түрде жасайтын операция емес
адамын тауып жасату керек әйтпесе жасатпай ақ қой
кесіп тастап тағы жалғаймын деп одан кейін ол жалғанбай қалып пендеміз ғой болмай қалды мен де пендемін ғой деп шығатын докторлар керек емес деді де ол кісі
күдік ол жай ғана күдік
бұған дейін де операциялар жасалып сәтті болып жатыр оның да алла сәтін салса болады
енді жеке өміріңізге айтатын болсақ алда бәрі алда
бар болғаны жиырма төртте екенсіз иә
өткен өмірдің кітабы жабылды жиырма бесте жақсы өткен өмірдің кітабы жабылды
алдағы уақытта өмірден үміт күту керек өйткені алдыңызда әлі өте ұзақ өміріңіз бар алла бұйырса
сондықтан мен айттым ғой ыыы бұған дейін де бағдарламада ғалым біледі ы мен айтатын үнемі бір сөзім бар бір жігіттер көзбен сүйеді деймін
көзбен иә сырт бейнені ғана
олар сол көзбен сүйген дүниені ғана қабылдайды
ал келе келе жылдар өте келе сол көзбен көрген дүниесі бүліне бастаса бұзыла бастаса оларда кереғар мінездер шығара бастайды
ал сізге сіздің мінезіңізге сіздің ақкөңілділігіңізге сіздің өзін өзіңізді жеңе білген мықтылығыңызды қабылдайтын
мықты көңілмен сүйетін жігіт кездеседі
міндетті түрде кездеседі оған сену керек
күдікпен қарамау керек ешнәрсеге өмірге күдікпен қарамау
сіз өмірдің қиын сәтін жеңдіңіз болды
енді сізге ондай үлкен сынақ берілмейді ендігі өміріңіз жақсы болады
соған сеніңіз сеніңіз соған
жақсы жана қаражат жағын сөз еттік қой енді
дәл осы сәтте студиямызға еріктілер келіп отыр қош келдіңіз
ыыы мәдинаның жағдайын естіп көмек қолын созуға келіпсіздер сөз сізде
біз өзіміз туралы айта кетсек благодарю астана деген қайырымдылық ұйымымыз
біз екі мың он бесінші жылдан бері жай ғана еріктілер тобы болып жиналдық та екі мың он алтыншы жылы ыыы ресми түрде фонд болып тіркелдік
ыыы қазіргі таңда біздің қарамағымызда отызға жуық м отбасылар бар мұқтаж отбасылар
негізгі біздің айналысатын істеріміз ол шараларымыз ы мұқтаж отбасыларға көмек көрсету және де м жағдайлары қатты ауыр науқас балаларға
ы сіз секілді отаға мұқтаж балаларға ы көмек қолын созу
яғни оларға ы қаржылай сбор ашу
оларға м қайырымдылық жәрмеңкелерін қайырымдылық концерттерін ұйымдастырумен ыыы айналысамыз
қаражат жинау қаражат жинау иә
сіздің жағдайыңызды естігеннен кейін біз келіп тұрмыз
ыыы алла сәтін салса көмектесеміз деген ойдамыз ыыы
айту керек біздің екі мың он бесінші жылы жылдан бергі атқарып жатқан жұмысымыз жүзге жуық балаға көмек қолын создық
қазіргі таңда бізде кезекте жеті бала бар
ол балалар жаңа сіз өзіңіз айтқандай жаңа ммм жағдайлары қатты ауыр ыыы
м осыған ұқсас жағдайлар ыыы кездесті ме болды ма күйік шалған ыыы кісілерді шетелде емдету
немесе жаңағы ыыы өздеріңіз ы көмектескен балалардың ішінде кореяға апарып алып келгендеріңіз болды ма
ондай балалар өте көп кореяға барып келгендер бірақ дәл осындай диагнозбен емес
яғни онкология бар тағы да басқа көптеген аурулар бар да
ммм шетелдерге жіберіп отырдық ол балаларды мхм
егер алла сәтін салса біз м август айының соңы немесе сентябрьдің басында мүмкін сізге немесе благотворительная ярмарка болмаса м благотворительный концерт ұйымдастырамыз
және де тағы да бізде өзімізде инстаграмм парақшамыз бар
ол жерде сіз туралы мәлімет береміз
және де өзіңізге жеке шот ашуға м срочный сбор дейді ғой сондай нәрсені ұйымдастыруға көмектесеміз
енді қаражат жағына келсек ыыы балаларға қаражат жинау енді оңайырақ қой жеңілірек қой үлкен кісілерге қарағанда
иә жағдайда қалай болады
ммм жағдайының ауырлығын түсіндіруге тырысамыз
шынында да иә балаларға ақша жинау жеңілірек деген кезде біздің мақсатымыз қандай біз барлық сумманы толықтай жүз пайыз жинап бере алмаймыз
өкінішке орай біз біздің қолымыздан келмейтін нәрсе
мысалға бір благотворительная ярмарка ұйымдастырсақ біз екі жүз мыңнан төрт жүз бес жүз мыңға дейін ғана ақша жинай аламыз да
сол ақшаны толықтай науқас ата анаға барып ы баланың ата анасына барып қолына қолдарына ұстатамыз
сол секілді сізге де алла жазса сондай көмек қолын созуға тырысамыз иә
бірақ айтып отырмын бізде кезекте отбасылар бар балалар бар м
солардан кейін қойып иә жеті баладан кейін міндетті түрде көмектесеміз мхм әрине рахмет сізге
бүгін біздің студиямызға визажист ы арайлым келіп отыр
ыыы қандай кеңес бересіз бірінші
ыыы ең бірінші кезекте ыыы екі қасты бірдей қылып симметричный қылып бояу керек менің ойым бойынша
ы күйіп қалған бет терісін тоналкамен ы жасырып бояу керек
енді бұл қыз өзі айтыватыр ғой маған ешқандай бояу жақтырмаймын деп отыр
бірақ күнделікті өмірде екі қасты хотя бы бірдей қылып ы бояп үйренуге кеңес беремін
енді тоналка деген нәрсе әрине бетке ыыы зиян әсерлері өте көп тоналканың
ыыы бірақ былай қарап отырсам екі беті ы күйген ы іздері аса көріне бермейді жылтыр тегіс болып тұр негізі
яғни қатты қалың жағудың қажеті жоқ иә
ыыы тойға немесе би кешіне барсаңыз боянып макияж жасап баратын шығарсыз
мен шардара аудандық мүгедектер қоғамында істеп жатқаныма февральдан істеп жатырмын
сол жерде андай түрлі мерекелік іс шаралар сондайлар өткізіп тұрамыз
ақындардың жазушылардың шығармашылық кештері мына спортивный жарыстар соларға қатысқан кезімде андай өзіңіз боянып аласыз ба
мен боянғанда помадамен осы қасты сызып аламын помада жағып аламын болды
жақсы онда былай істейік
ыыы арайлым сіз ы өзіңіз айтқандай жаңағыдай екі қасын бірдей етіп және екі қабағы бір бірінен аса қатты ерекшеленбейтіндей етіп м қазір жасап
қалай қарайсыз рұқсат па
қасты ма екі қасыңызды бірдей етіп және екі қабағыңызды бір бірінен аса қатты ерекшеленбейтін етіп
және мынау ыыы күйген жерлердің шекарасын аса қатты білінбейтіндей етіп жеңіл ғана
қалай жасау керектігін көрсетіңіз және алдағы уақытта өзіне ы қажет болып қалар
мхм бастай берейін иә иә бастай беріңіз
жұлдыз ханым әрдайым сұлулыққа жақын адамсыз ғой енді
сән әлемінен алыс жүрмейсіз қандай кеңес берер едіңіз
мәдина иә мәдина ғой ы қарап отырмын мәдина өте өте мықты қыз
айтайын дегенім ы инстаграм бар ма сізде мәдина
инстаграм түсінбеймін мен
инстаграм ашу керек
тартқан едім түсінбедім қайтадан удалить етіп тастадым
инстаграм сосын стиль жағында ыыы шопингқа
ы айтқыныз келгені айналада болып жатқан ыыы өмірден қалмау керек иә
иә өз өзіңді мен қарап тұрмын ол мықты қыз өз өзіңді жақсы көреді
ыыы кішкене шопингқа барғанда кішкене м далаға шыққанда осылай более еще больше жизни добавиться
айта беріңіз жалғастыра беріңіз
каблук киесіз бе мәдина осы
каблук кию керек осындай әдемі приталенное платье кию керек
өз өзіңді мотивация жасап қарап тұрмын өте мықты қыз маған ұнап тұр
яғни ол бірінші кезекте әдемілік үшін емес өзінің жан дүниесі үшін керек дейсіз ғой иә
иә ішінен каблук ыңғайсыз ғой не үшін киемін деймін де
жоқ ы неге түсемін дегенге дейін жаңа көрдік қой иә стилі бәрі қандай керемет әдемі
суреттен байқадық қой иә ерекше
ол ішкі жан дүниенің сол кездегі жағдайы
жоқ ы өз өзіңді ол мәдина өз өзіңді жақсы көреді қарап видно
кетті көрдіңіз бе и осы түрім боянған бетімнен де әдемі деп тұр иә
қандай сенімділік да
прическа прическа жасап прическа жасап
менің бірінші айтайын дегенім мәдинаның рухы күшті
аллахтың берген рухы жаңа ғалияш айтты ғой аллахтың берген ішіндегі рухы күшті ата анасы күшті
сосын көзінде ұшқын бар көзінде ұшқын бар
ондай балалар қазіргі кезде мынадай ауру болса алла сақтасын әрбір адамға өте қиын
а бұл баланың ішінде осы алла өзі берген көзінде нұры бар ұшқыны
сондықтан өзіне өзі сенімді жаңа ғалияш айтты ғой өзіне өзі сенімді өзін өзі әдемі деп есептейді
ы әрі қарай бәрі де болады ғой
аллах болсын өзіне ұнатқан жігіт кездессін
бірақ өзіне өзі сенімді болса ы ештеңе істеткісі келмесе істемей ақ қойсын
өзінің денесі де әдемі өзі де әдемі
бірақ та мұрныңа операция істе қалқам айналайын
ана ғалияш айтты ғой басында бастадың дұрыс
ол аллах өзі саған көмектеседі
әрбір аурудың дәруі бар дейді әрбір аурудың аллах
сондықтан саған берген сынақтың да бір жеңілдігі бар
жиырма беске келдің мүшеліңе екінші аллах әрі қарай саған өте керемет өмір сыйлар
өйткені өзіңнің рухың бар өзіңнің сенімің бар
ана жерде сен айтқандай і біз көрдік қой тітіркеніп кеттік түріңді көргенде
а сен айтып отырсың мұсылманбыз аллах көмектесер деп
міне аллах саған көмектесіп отыр әрі қарай да көмектесе берсін
бақытты болып осы керемет болып кет қалқам айналайын
итак әдемісің жақсысың сол басқа не айтайын
құрметті қонақтар сіздердің де пікірлеріңізді тындайық
айналайын қызым өте жақсы бала екенсің
ата анаңның қадірменді қызы екенсің
ы бақыт тілеймін әр күнің қызыққа қуанышқа толсын жақсы күндерің көп болсын
алла тағалам сен сияқты мықты қызды мықты қылып жарата берсін алладан соны тілеймін аман есен бол балапаным рахмет
пікір айтамын деушілер бар ма басқа құрметті қонақтар
сосын мына мешітте ғалым сен өте жақсы ы жігітсің азаматсың
көмектесіватсыңдар сендер осы программаларыңда
мешітте үш фонд бар біздің осы анау хазірет сұлтанда да сондай балаларға адамдарға нашар тұратын адамдарға
міне мына қыз көмектесемін деп отыр ғой
сол сияқты мейлі бес жүз мың болсын мейлі алты жүз мың болсын оның бәрі артық болмайды ол қызға ертең жол жүргенде
соны тоже есіңде болсын үш фонд бар
мешітте осындай жаңа сіз айтқандай үш фонд бар мен өзім білетінім
ы қарекет фонды бар жаңағы қмд қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ол кісілер баспанамен қамтамасыз етуге көмектеседі содан кейін зекет қоры бар
зекет барып м зекет зекет қорына барып фондына барып көмек сұраса болады
мысалға бізде осыған дейін бір ай бұрын науқас қыз науқас қыз қатты хал үстінде жатты
оған үлкен үлкен сомада қаражат керек болды
сол үшін біз хазірет сұлтанның мешітіне барып ы қанат ұстаз бар қанат жұмағұл деген кісі сол кісінің алдынан өтіп арыз жаздық заявлениені
жаңағы барлық перечень документов дейді ғой қандай қағаздар бар қандай құжаттар бар солардың барлығын барып алдарынан өтіліп
егер заяление жазса ол кісілер де көмектесе алады
өйткені біз бізге айтқан солай көмектесеміз деп
бірақ өкініштісі ол жерде тек қана разовый дейді ғой м бірреттік көмек
иә барлық шығынды толық өтемесе де бір қажетіне жарайтындай бар әдейі фондтар сондай қалқам
сондай көмек көмектесе әдетте сіздердің жұмыстарыңызда бір кісіге көмектесу үшін қанша уақыт кетеді
ы ондай определенный определенный дегенде енді нақты белгіленген уақыты жоқ шығар
нақты уақыт жоқ
бірақ айтып жатырмын ғой кейде болады сондай балалар келеді сроки поджимают деп
шынымен мысалы бізге келеді ата аналар обращаются которые уже балаларды например бүгін түнде барын жинап кореяға ұшып кетеді ол балалар
ы яғни уже ы клиникалар бізде қазақстанда көмек көрсетпегеннен кейін клиникалар уже қарызға жасатады да ол нәрсені
или баланың өмірі ақшаға байланысты болып тұрады да шын
определенный хотя бы он пайызын жинап бермесең операция жасалмайды деген талай жағдайлар болды өкініштісі сол
содан кейін бізде определенный керемет өзіміздің постоянный спонсорларымыз жоқ
ы қазір айтып өткім келеді пользуясь случаем
астана қаласында жақта торговый дом қазір біздің фондқа благодарю астана фондына ы жақсы көмек көрсетіп жатыр да ол кісілер
біздегі басты қиындық ол ы барлық жиналған қаражатты барлық жиналған қаражат жинау үшін ы продукцияның барлығын біз өз қолымызбен өз күшімізбен жинаймыз
ы көптеген м фирмалар бар кондитерскийлер бар бізге көмектесетін
және де ең күрделі мәселе біз үшін ол жаңағы территория дейді ғой
м жәрмеңкені өткізетін жер болмайды бізде
мысал мешіттердің талай рамазан айына дейін де біз мешіттердің талай табалдырығын тоздырдық шынымен өзім жаңағы
бізде мүфтиятқа да бардым барлық жерге де бардым
өкінішке орай ешкім көмек қолын соза алмады
ммм одан кейін жаңағы мен айтып жатқан торговый дом керемет жер
сол жерде бізге полностью әр сенбі сайын өздеріңіз ярмарка өткізсеңіздер болады деп территория берді
ал енді қазір мүмкін ы жақсы адамдар жағдайлары бар көмектесемін деген адамдар мүмкін егер ы жаңағы концертный жер беріп
көмектескілері келсе немесе территория тауып бізге көмектескілері келсе нұр үстіне нұр болатын еді де
өйткені программа жаңағы қалған нәрселердің барлығын бізде өзіміз еріктілер жинайды
сол территориямен проблема бізде
түсінікті рахмет ғалияш ханым не айтасыз
байқадыңыз ба ы енді бұл жерде иә бет ашылды ғой
енді бәрібір де макияждың аты макияж иә
енді күнде болмаса да анда санда жасап тұруға болады иә
бірақ айнаға қарасаңыз қазір кәдімгідей ненің беттің кожасы екі жақ прямо әдемі болып ашылып қалды
және бір тағы айтатыным бағанадан бері байқап отырмын ы бір нәрсе есте қалған ау жас мұғалім кезінен деймін де
қайта қайта қолын көтере береді мұғалімдердің әдеті
әлде оқушылары сондай болды ма мәдина
барлық оқушыларын тырп еткізбей тек қол көтеріп сөйлесетін болған ғой
мәдина жарайсың шынымен де бәрі айтыватыр расында да мықты қызсың
иә әрине мұндай қиындық саған берілмегені жақсы еді бірақ болды болған нәрсені қайтарып алмаймыз
бірақ алдағы уақытта ұзақ өмірің бар күресетін және бақытты болып кететін мүмкіндігің бар боласың да бақытты
арайлым айтып өтіңіз енді
енді бұл жерде екі қасы бірдей болу үшін оң қасын көріп отырмыз коррекция жасамаған енді форма жасамаған
егер ол қасын форма жасап бергі қасын осылай бояп жүрсе екеуі бірдей болады
ы енді бетінде ы мына иек жақтарында кішкене тыртықтары бар
ыыы оларды тоналкамен жақсы ы жасыруға болады
жасырылды әжептәуір жасырылып қалыпты иә жұлдыз иә байқалмай қалды біраз иә
и тоналканы мен аса ы қатты жаққан да жоқпын жұқа ы қабатпен жағылды
сол жұқа қабаттың өзінде тыртықтары біраз жасырылады екен
ы а қатты макияж жасап прямо ы кешкі макияж жасайтын болса преображение ы жасауға болады негізі
ол кезде көзіне мүлдем иә өзгереді
например оң ы сол көзі ыыы өте қабағы жоғары тұр да
оң көзіне три д эффектімен макияж жасаса екі қабағын бірдей етіп көрсетуге болады
әрине ы макияж дейміз операция дейміз ринопластика дейміз
бұл жәй ғана психологымыз ғалияш ханым айтпақшы бұл тәннің сұлулығы беттің сұлулығы
десе де көркем мінезімен қоғамның көркін келтірген талай қазақ аруы бар
сондықтан сұлулықтың келбетте емес жүректе екенін ұмытпайық
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой
періште көкте ғана
аман сау болыңыздар